पहलो मैं रिजुम आपरोई पहलो रिजुम आपरोई ते मिशे काजे नोकरी। काजे बुलाओने <hesitation> आवरे पहलो लेटर आवरे के। <hesitation> तुम्रो रिजुम वारू रोहे <hesitation> हमरी। नोकरी <hesitation> बराबर रोहे ती आवो तुम्मो इंटरवी देने। <hesitation> ती मैं ते इंटरवी देने गाई <hesitation> तो। पहलो मोटलबागो रोहे ती सवस्तवाल पूछे ती सवस्तवाल पूछे। ती मैं तो एकदम खप्राई गई पर मैं अध्रन विश्वास राखें जवाब दिदला।